Poata te sagoho homi gilia a pesa e lolangana. lie mas hatse iegu tula te luga topisa tsia tohats a rakraku. hatsegen turu tula. poata te kana nonei a rakraku tru tula. lie latalak alia na sake hamanaseiega mats rue. te mi honge gen tara dish. poata te hongo goia lia mats rue i iahana dish. lie wats kap taleiek te ahir wanoa raku. poata te ahir hakapanua raku lie kabis talegen bate ongo gen ahana. latu te ongona tra dish. mats rue ri latu kabis ega tua balte hongo gen kabis hakapa ragen bate hongo hakapa ragen iahana dish balia te kane gua toa cup ramun te lua blanket balie te kope gen. balte gum hamanasa megu cup ramun iahanu bedsheet iogana. kope gen balte gum hamanasa gua lia ramun i tsiom ga lie totobu tun tale gua siong iahanu kopo Iahana kopo bedsheet. poata te kopo hakapegula lie bedsheet. steam hakapatala gula lia. lu ba tale go bedsheet a kana lenega baket ramun. baliate totobu len talak. poata te tobu hakapa gula lia. lie mas wa pouts len hasegua ramun u hiski alie hagum hase gulen turu tula. kanaiega tua cup a hiski ba te wa len talegen. poata te wa gen alia. ga lia hasagoho haniga koruk. le hasagogo heregia lie ma sagoho gulei ta kosu. tuenrei kamits tsia naha. poata te wa megilia mats ruen latu tar. lie ron hasagoho habigantoak